Ëncöi al era 'na giurnà ëmpegnativa, ma tür sumà al e andait bastansa bin, i era bastansa trancuil, a s've che l'avìe dörmì bin d'nöit, ses riusì a fe tüte le coze che völìe ën la giurnà e cuindi a la seira ses dite: a menomale ëncöi finalment l'ai faila